Njí manjá uwoora bëcak ajoonjá ñaan yësaţ áa njá wínank nalabaţawu bujá ndapáfan nul unkulaŋ, ufincoŋ wí bañaan kajo wul dí pulund unkulaŋ. Bujá ndapáfan nul ukulaŋ ndabunţúţí yul ná mëlik ná bídáan. Ndakëman bá anabër bá mëlik bëmënţ bun á njá këmee kaloŋ nasiyën baţí yank wul. Má nadáan bá mëlik bëmënţ mun anajeej kunkulaŋ wan cí kunk dí bameeţú kul añam áa nabáaţanku njá kajoo pínamooj tíis pink. Akëma ţíj mëlik unkulaŋ á muntum mul rukan bun kalil pëñal duka já náanţe kí bandeela. utëbanţën wul á <hesitation> koo joonun wí já uwël ñaan ţí ulef, bañaan dukajá bujá koowan cúun përasá cekereţiyo, má cekereţíyo ací undiŋa. <hesitation> Te bukajá bujá doonul ndëlabu, nda júŋarul ndëlabu ndëţú këliyëk kabofëna kul ná umani bëlañu ndëwëlul nëdee. Anací kadee áa ngëloŋ uwora nul namooj nëmënţ nun nunjá <noise> njí ŋalaţ umani wí ndajeenk ndasoŋëna uliyëk kadooliŋ bëlabu. Ndakufáam dul bëmáaj o banjákiŋ ndajatin bëmáaj nandudee. Nandudee bul akëjá këndee uleful këwëtan nunáaţa.